<hesitation> مش مهم يكون الانسان انه هو يدرس اقتصاد ومالية، يعني هي مش مادة عديمة الفائدي. بس هي فايدة للمتخصصين بتوعاه، خصوصا ان في دلوكتي مجالات تانية يقدر الانسان يعتمد عليها في حياته، ويقدر يهتم بيها ويركز عليها ويخليها هي مجال شغله: زي مثلا الترجمة والقانون والحقوق ، وو درساة حاجات كاتير في الحياة يعني. فانا شايفة ان دراسة الاقتصاد والمالية مش على قدر كابير من الاهمية. يعني مش ملزم الانسان انه هو يتعلمها بقدر ما هو ملزم مثلا لما يكون دارس رياضيات ودراس لغات,